Irô Ezipta àby iô zeny, man̈ano ramadan rô. Mifady hanin̈y zen̈y amy zio, avô mivavaka ndraiky mandiniky. Avô mariazin-drô koa an̈isany raha maventy ary miavaka sady tsara. Mandritra ny andra maromaro man̈ano izy iô fô. Avô zen̈y baka iô koa resaka hidy koa ze, rô koa man̈ano ze koa.